﻿Ti cakki dabobbi ɓiya kan shika, <noise> ɓiya ma warkon ya shoojo muddi ma weiko yapi lina ta dunguna yanto tipi kity kokko minaju minji mu pakkina pidireju mu watejun yammina, <noise> a miji am ti shikjum. Sai warya, warya ma shika, <noise> kiji gbooje kama ta gaddamo lwan shina ma kama tipije. Warya ta yu kokkor shirayauni watu peɗu nshwaru shiramo ko nsha-nshaɗu wusai nkofo warero yamminaro ma shutuna kuno ma wako, ando, mu kamma koanko, maja ta miro kapu, ma mikero kapi ta miro ya kubiro ndi sauraro ẹlẹ ma ko ma weshiko ẹlẹ ma yiko ɗin ta shukuro nwatu shadu wemmo. Sai kanda kanda ma ka yippa ta pitu ya para ma keero we a wam ma rajuko fooje ta ivami nhadina, ma hadiko, ma kero goshinu, <noise> ma ganshinɓo ma shiɓommo ta shadin ti lomoro fooro nwaron ti shiɓɓaro nwa muni ti shiɓɓaro nwa hadina, Dooje kusam ma tuna ma nullo shiɓa fooje ti, pidi dok, ta shako pitu ta itu pan kokko minjirai fooje ma yu shika inleju ti pishiram ta ivo kwado shiɓɓa fooje har fooje nkpadero. <noise>